<noise> E woodi solle ɗuuɗɗi ñaamaay ɗi jemma, ndaɓɓitaa ɗi ko ñaamata jemma, ɗi ɗaanataako ñalooma ɗi ɗaanoto, e woodi jeemaaji, jeemaaji yo kanko jemma ko ndaɓɓitata ko ñaamataa. Ɓaawo ɗon e woodi duujiire.